Gyíŧi bisiri ma bégbà gí, ndu uyaa mo ŧuubu, unan yaa hentele, <hesitation> yíŧi mbol, unan yaa ho núndi, unan yaa ngóti.